<noise> <noise> Gn'anisan'ny mapalaza an Danemark ny tatarany; da ny fsian'ny Viking na ny olo-matanjaky zay nanafiky gn'ilan'ny Angletera igny tam andron'ny faha Mpanjaka.